ଯୂଦ୍ରେ, ଡ୍ରୋନ ଡ୍ରେସ୍ଟ ମାଲ କରନା ନାଇତୀ କ୍ଯା ଚୀଜୀ କଲ ହୈ କି ଡ୍ରୋନ ଡ୍ରେସ୍ଟ ହୈ ତର ହମେଂ ଇତା କରୀ ସକୋ। ଜଂତୋ କି ଅଗର ଡ୍ରୋନ ଉପର ହୈ ଚୀଜୀ, ଅବ ହମେଂ ହମର ସହନୀ ଖେଟ ହୋ ଜାଊଚେଂ। ଅଗର କଣାଚୀ ମେଂ ଡ୍ରୋନ ଡ୍ରୂ ଆଗଏ ଦିଖୀଜୀବା, ତୋ ଯହ ସାବର ହମେଂ ଅପନା ଆତ୍ମା ରଖଚା କରୀ ସକନ, କି ସାମନେ ଅଗର ଜାଧା ବନ୍ଦା ହୈଂ, ତୋ ହମେଂ କୁଛ ଯହ ସାବର ତଯାର ରହେଂ କେ ଅକ୍ରମନ କରଵେଂ। ଇତା ହମେଂ କୁଛ ପହଲେ ପତା ଚଲୀଜୀବା, କି ସାମନେ ଖତ୍ରା ହୈ କି ନହୀଂ ହୈ। ଡ୍ରୋନ ରଶ୍ଟମାଲ ବହୁତ ଜରୂରୀ ଅଚ୍ଛୀ।